Yia na kka kutiyu ña'a ya xini kuitii xia ra ika kuu yaa minu tiuxi ra, kuvi keja xii mi tia'a ntiuxi kuxio ra, kuvi kejetua xii ntifi, ya tivi tia'a ya i'iika tinfi ntatiso ini tia'aka ra yia ta, ta ya va'a mi xia tuu tiee mi ntif'ka ra, kuvi chikao mi minu ntiuxi inia ra yia nta <hesitation> ta tukuninu xiko tami mi minu ntiuxi ra, ta minu stila tuku ra kuvi tejea xii ntuchi leke. leke ntuchi xia'a katukuna xiika ra yaa kuvi kejea xiaka ra, kuvi kejea xii tia'a sntiki un <hesitation> yaka kua kejeaka ra, minu ya ntuchi kaana xika ra ya kuvi kejeaka xii ntuchi ya, ntuchi tiutia kuaa yuxa xii tukua kana xiaka, loo yia'a yan kayu chikana xiaka ra, taa kuvi keje tua xi'i ya ntuchi ya nujuni tuku, ntuchi tiutia katukun xi'i ntuchi nujuni suvaa tuku yia ntiko siata tukuna nu xiyo yaa <hesitation> keje tuku mi minu'ka xii ra, tuntuva ntojo ra vaa chiyotukuna ntaku xii tukuaka keje, tuku mii na keke tukua nuu ntaku mi tuntuva ntojo ra, kuvitu kuxina mi tii, mi tuu iku taa yiaa tuntuva ntojo. ka kuvi kuxinaa xii ntifi kasua nuu xiyo chintuna mi tuntuva ntojo'ka nuu xiyo ra. Sanana ntifi ra chikana loo iixi ra kuvi kuxi tuna saa ra, tu tiichi ra kuvi kuxi ya xiantia xii tu tiichi a kuvi kuxituna taku yaa, ntikonaa ini licuadora'ka ra kuxin ya, nya <hesitation> ya enfrijolada yiakntu xiika tajana loo tu tiichi xii tukua ra kuvi tu sa'a, loo kosona queso, kosona loo tia'a ra a tu kuvi tu koso loo tuna crema yaa, ya tienda'ka va ra yia a tu xi'i tu tiichi'ka kuvi keje tuna ntiayuna ya ntuchi nuu yooso, ya ntuchi vali tiayuna nuju yoso ra taa taxa va'a mi ntuchika ra kuvi ntatiso tuna yaa tu tiichi, taa yaka kuitia kua xiniyu xa'a.